jeg forbeholder meg retten til å snuble i tekst for dette var vanskelig.

hei alle sammen og velkommen til Nasjonalbiblioteket. det dere akkurat hørte det var lyden av middelalderen i Norge. først hørte dere Øyonn Groven muren unnskyld Øyonn Groven Myhren som framførte tre solbønner. hun vil vi få høre mer fra. det er den eldste, kjente norske musikktradisjonen middelalderballaden som dere fikk høre et utdrag av. det andre dere hørte det var Frank Kjosås som leste prologen til Magnus Lagabøtes landslov og det er den vi er samla her i dag, nei ikke i kirken og ikke i bedehuset, det høres nesten sånn ut, men her på Nasjonalbiblioteket for å snakke om. bakgrunnen håper jeg og tror at dere kjenner. det er delvis at med rett der ute har Codex Hardenbergianus på framsyning i Norge for første gang på 500 år som er den flotteste utgaven av landsloven som har vært.

vi har på scenen nå meg, Aslak Sira Myhre. jeg er nasjonalbibliotekar og med meg har jeg Erling Sandmo som er leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter og i tillegg har han en bigeskjeft som professor på Universitet i Oslo.
sånn er det så vi skal lage et et slags lyndypdykk, hvis det finnes, i Magnus Lagabøtes landslov og i i den herre fantastiske boken som da befinner seg like ved oss. og vi har samlet noen av som som teksten her ville sagt da noen av landets skjønnsomste folk til å snakke om dette. og det er da et kurs i i tre bolker dette her. det er det først en en rettshistorisk del og så er det en del om boken der ute, om tekstkulturen, om skriftkulturen som ligger rundt akkurat dette eksemplaret av landsloven som vi har. så er det en pause med anledning til å se på herligheten og t.o.m. da til å stille spørsmål til folk som kanskje kan svare, og så er det en siste del om samfunnshistorien og rettskulturen som omgir landsloven og som som består i dens praksis.

og da har vi selveste Jørn Øyrehagen Sunde som er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen og som er en en han han skrev mer enn de fleste skjønnsomme menn .

men i i denne sammenhengen så er det da ikke minst relevant at han har skrevet en stor diger sak Speculum Legale rettsspegelen om norsk rettskultur i historisk perspektiv. velkommen.
takk.
før Jørn får applaus vi må klappe for de som kom på scenen på det riktige tidspunktet.

og så vil jeg òg nevne en annen ting og det er at Jørn i tillegg til å jobbe for Universitetet i Bergen på generelt grunnlag òg jobber med et heilt spesielt prosjekt som er land Landslovsprosjektet, som Bergen universitet eller Universitetet i Bergen heter det vel korrekt og Nasjonalbiblioteket har sammen som er et forskningsprosjekt som transkriberer og beskriver og nedskriver alle variasjonene vi kjenner av landsloven og skaper en samla kildekritisk framstilling av det. det er et stort grunnforskningsprosjekt hvor første delen nå er avslutta som skal sluttes i 2024 når loven òg har jubileum. sa jeg noe feil nå?
nei .
hva er det vi skal snakke om i dag? hva er hva er en landslov?
ja altså det er kanskje det aller viktigaste fordi at eigentleg når vi begynner og så snakke om ein landslov i høgmellomalderen så hadde eg vore mest tilfreds viss alle dykk gispa av begeistring. men for at ein skal få til det så må ein ha litt bakgrunnskunnskap og.
må gispe etterpå.
ja altså det å lovgje det er ein heilt naturleg del av vår måte å styre eit samfunn på. vårt eige storting gjer ca. hundreogtjue lovvedtak kvart einaste år, men det som vi ofte gløymer er at det er ein relativt ny måte å styre samfunnet på. den har vore mykje brukt over heile Europa i ca. tohundre år, men med ein gong vi kjem tilbake før Napoleon så er det å gje lover generelt men ikkje minst lovbøker det er sjeldan.

det blei gitt ein del som berre var for byar eller provinsar men riksdekkjande lovbøker det var for krevjande for dei fleste og det er der landsloven høyrer heime så i eit sånt lite elitesjikt av lovgjevingsprosjekt inn i europeisk høgmellomalder.
og de tre andre er da?

den varte i nesten 600 år fordi ingen brukte han.

så men det er den fyrste og så har vi som er heilt motsett altså det er eit fantastisk komplekst og flott lovverk laga for Castilla i dagens Spania. det var ferdig i tolvsekstifem. det er det flottaste lovverket Europa såg før syttennittifire, men derfor var det so komplisert at han blei trekt tilbake i tolvsyttitre. det var ingen så klarte å bruka det.

den hentar ein god del inspirasjon av den norske landsloven og det er ikkje minst fordi den svenske kongen på det tidspunktet var konge både i Noreg og Sverige så så landsloven er nummer tre av desse.
men den mest vellykkede vil du da si.
ja og det er eit sånt paradoks. altså kvifor er han vellukka?

det er viktig i seg sjølv men dei det tilseier ikkje at at eller han varte i 400 år men det det tilseier ikkje at han var mykje brukt men som Aslak var inne på så har vi jo no gått igjennom alle manuskript og vi har og og notert variasjonar. dette er eit arbeid som Magnus Rindal har leia og som Anna Horn som begge skal opp på scenen har har bidratt til men vi har altså 37 manuskript av landsloven ifrå 1350 eller tidlegare og 47 unike manuskriptfragment. og viss vi nå gongar opp altså lagar ein kalkyle på kor mange som har gått tapt og deler det på Noregs befolkning i 1350 så kjem vi til at landsloven har funnest per eitt eksemplar av landsloven har funnest per 1150 innbyggjarar. det indikerer ein veldig bruk og popularitet. og så er det jo slik at alle hadde ikkje like stor tilgang til eit manuskript men gir vi eitt manuskript til alle lagmenn, eitt til alle sysselmenn som hadde politimyndigheit, gir eitt til alle kloster, eitt til alle biskopar, ti til erkebispen og 20 til kongen, så har vi likevel eitt manuskript per 1600 innbyggjarar i Noreg igjen. så det er ein veldig spreiing.
hvorfor jeg må nesten spørre spørre om det hvorfor er det akkurat i Norge og akkurat under Magnus Lagabøte at denne loven blir til? hvorfor lykkes det her og kan du starte der?

det er no ein framhald. vi har ein lang lovtradisjon og både Den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven eksisterte sannsynlegvis òg ei lovbok frå Eidsivatinget og Borgarting. og både Frostatingsloven og Gulatingsloven har reglar som vi med stor sikkerheit kan føra tilbake til tidleg tusental og reglar vi med mindre sikkerheit men nok men eg trur nok likevel vi kan da føre tilbake til nihundretalet og kanskje åttehundretalet så vi har ein lang lovtradisjon. det er det fyrste. så det du har noko å byggja på. samtidig så er det eit par andre faktorar som speler inn. vi hadde borgarkrigar i Noreg ifrå 1130 fram til byrjinga av tolvhundretalet. dei var aldri store i omfang men dei varte over lang tid og det gjer at du har ei befolkning som er rett og slett trøytt konflikt og som er veldig mottakeleg for den typen fredeleg samfunnsstyring som som landsloven representerer.

og so skal eg avgrensa meg til ein faktor til og det er jo sjølve Magnus Lagabøte veldig interessant karakter. han er den einaste kongen i norsk mellomalder som ikkje fører krig. altså han bruker sine ressursar på å styre samfunnet i med å laga denne lovboka, vi må hugse at det er eit det er eit omfattande arbeid, det tar lang tid å laga denne lovboka, og som har ein slags sånn ein ein personlegdom som gjorde at han fekk folk til å jobbe saman. dei konfliktane vi ser før hans regjeringstid og etter hans regjeringstid dei ligg daude når han styrer, så det er litt og eit spørsmål om person og personlege eigenskapar.
men kan kan vi gripe fatt litt i det fordi at som du sier dette er jo det som vi pleide å kalle den norske høgmiddelalderen og på en måte Norgesveldet og alt dette så det er jo høydepunktet på mange måter i den gamle norske historiefortellingen.

far til Magnus Lagabøte Håkon den fjerde sendte ut opp til 100 stod det på engelsk altså utsendinger til Castilla og til Italia for å studere rettsvitenskapen på det tidspunktet. altså hva er det som skjer? k hva jobber de med lovarbeidene der?

hva foregår? og vi vet at han òg sendte diplomatiske forbindelser til Tunisia så det var en ambisiøs mann men men det jeg da lurer på er er det tenkbart altså er Norge på det tidspunkt et samfunn som som har 100 mann å sende ut, eller er det en slags overdrivelse tror du?

desse 100 altså da 100 personar reiser med viss vi skal ta heile den historia reiser med prinsesse Kristina, altså søster til Magnus Lagabøte. ho blei gift med prins Phillipe av Castilla og då er det 100 personar som reiser ifrå hoffet i Bergen til Castilla. og dei er der og studerer nettopp denne lovboka som blir laga på dette tidspunktet og dette var , altså det var dette alle snakka om sant. vi lagar ei heilt ny lovbok. dei har studert prosessen og så har dei kopiert prosessen, ikkje innhaldet.

så det og og og bakgrunnen for at Kristina blei gift det er jo at kong Alfonso av Castilla ønskjer å ha eit angrep på Nord-Afrika rett og slett, og den største flåten i Europa den er i Noreg.

og så har vi dei som har studert altså ein av dei som som som reiser ifrå hoffet. ein må ha hatt nesten ein bevisst politikk på å senda ut folk for å studere og ein av dei som har studert er Lodin Lepp som er sendemann. han er med prinsesse Kristina til Castilla, men han er òg heilt sentral i arbeidet med landsloven og den som set punktum for heile dette prosjektet når islendingane får sin eigen lov gitt av Magnus Lagabøte i tolvåttiéin. så du har både denne store delegasjonen og kva dei såg i Castilla, men du har desse unge aristokratane som er ute i Europa på universitet og får idear som dei tar med seg heim.
det er jo et fasinerende bilde av Norge i dette òg fordi at hvis du da sender 100 mann så sender du du har Lodin Lepp og andre på universitetene som studerer dette så så og og den største flåten i Europa som som Philippe tenker at denne kan jeg bruke til å okkupere Nord-Af Nord-Afrika med. så er det jo et bilde av hvor livet ved hoffet i Bergen da heilt sikkert i Viken og den utkroken her borte i Oslo òg har relatert seg til storpolitikken i Europa på på nærmest en sånn daglig basis .
ja altså for det fyrste hoffet er delvis faktisk omreisande på dette tidspunktet sånn at det har vore dette miljøet har flytta seg rundt i Noreg men Håkon den fjerde er bl.a. kjent for nettopp å opna hoffet opp for europeisk kultur, det er spesielt den franske. og han er ein lærd mann, altså ifylgje islandske sagaer så haldt han ikkje tilbake men talte i store forsamlingar på latin, for eksempel. han initierer omsetjing av ulike diktverk på fransk til norrønt som blei presentert ved hoffet. sånn at etter desse øydeleggjande borgarkrigane så får vi ein veldig sånn intellektuell oppblomstring faktisk i Noreg der ein hentar inn impulsar men altså koplar det òg med det som allereie fanst der ifrå før, og og landslovsprosjektet er nok litt utenkjeleg utan den det rammeverket.
og er det da utenkelig at nei er det da også en en faktor her at at Spania er jo på denne tiden har på den tiden som nesten 250 år igjen til det vi i dag regner som Spania som .
ja ja altså Noreg på dette tidspunktet har stabile grenser. vi reknar det jo ofte som ein stordomstid fordi Noreg er på ikkje sant geografisk utstrekning på sitt største. viss eg får lov til å omdefinere det som rettshistorikar så vil eg jo seia at det jo fordi vi utrettar store ting, altså det og så kunna bruka lov for og så styre eit samfunn i staden for å bruka fysisk makt det er ein ein stor ting. og viss viss eg får lov til å hoppa litt no i tema berre bitte litt så er det er det flottaste med landsloven og som er aller mest imponerande, det er jo at den tar spesielt omsyn til grupper som ikkje kunne vera på slottet i Bergen der loven også sikkert blei skriven og lobbyera. altså den gruppa som i størst grad er tilgodesett i landsloven er dei fattige. dei slepp ikkje inn ein gong sant på slottet men det er dei du tilgodeser, og viss du er ein konge som tilgodeser dei som ikkje har makt til å takka deg og gje deg tenester igjen, då er du ein ein konge som styrer langt utover eigeninteresse og kort profitt.
men du det dette må du utdype og.
dette må du utdype lenge.
ja lenge og vel faktisk. men altså forklar forklar sånn at en enkel sjel fra Stavanger kan forstå!

hvordan finner vi dette når vi leser lovtekstene?
ja altså la meg fyrst gje dykk eit eksempel på korleis ein tenkte kring dei dei fattige i den eldre Gulatingsloven. den eldre Gulatingsloven har altså røter langt tilbake i tid, iallfall tilbake til byrjinga av tusentalet, men men den er nedskriven i det manuskriptet komplett. det komplette manuskriptet vi har er ifrå tolvseksti, så det er berre 14 år før landsloven kjem, og der har vi ein regel om gravgangsmenn og den går enkelt og greitt ut på dette. viss ein frigjeven træl svelt og det er ganske mange frigjevne trælar fordi du er frigjeven træl i fem generasjonar så det det er det er ein ganske stor gruppe folk, altså etter frigjeringa så er du frigjeven træl i fem generasjonar. viss ein frigjeven træl svelt og han har ein familie så har han ingen rettar i høvet til sin tidlegare eiger og hans etterkommarar. skulle han likevel gå til den tidlegare eigaren å be om mat skal den tidlegare eigaren grava eit stor hola på kyrkjegarden hive alle nedi og den som overlev lengst skal han fø. det er ikkje ein regel der ein tar omsyn til dei fattige sine behov.
det det kan du si.
og det og det det er ikkje ein regel som er blitt slik av rein tilfeldigheiter fordi vi finn seinare i landsloven at gravgangsmenn er ein eigen skatteklasse. poenget var nemleg at viss du tok inn ein gravgangsmann i staden for å hive han nedi dette holet så skulle du ikkje tapa på det fordi du blei skattlagt etter bl.a. kor mange som budde på garden. sånn at det det gravgangsmenn denne klassen av frigjevne trælar, dei har funnest og dei blei tatt omsyn til når du utarbeidde skattesystemet, så så den regelen gjev uttrykk for haldningar i forhold til dei fattige. landsloven den har ei innfører indirekte ei almisseplikt overfor dei fattige. dvs. at landsloven har ein regel som seier at viss du viss nokon kjem på døra di og tiggar og dei svelt så må du gje dei mat, viss ikkje så kan dei ta det dei vil.

vil han ikkje arbeide så skal du gje han ein omgang juling og setje han i arbeid så.
jeg synes det er mye sunn fornuft her Erling.
og og og for all del altså dette dette er veldig enkle reglar. det er uttrykt i eit veldig enkelt språk og det såg vi i prologen som Frank Kjosås les òg, altså det det det er sagt eksplisitt i prologen at dette skal vera forståelege sjølv for dei som ikkje heilt har evne til å forstå loven så det er eit veldig enkelt språk. men sjølve denne distinksjonen som vi her snakkar om med dei to reglane det er ein distinksjon i mellom dei verdig og uverdige fattige. det går rett inn i ein filosofisk debatt blant blant bl.a. mellom fransiskanarane i høgmellomalderen. vi kan føra den tilbake til Gratian i Bologna på elleveførtitalet, så her har dei tatt store filosofiske idear og gjort det veldig enkelt, men dei tilgodeser altså dei svakaste. det var to enkle eksempel på det.
men men hvorfor? så det er jo det er jo da spørsmålet. hvorfor skal man plutselig begynne å ta ta dette her hensynet til de fattige? dette det går jo veldig fort å å få tilslutning til landsloven sant. den må vedtas i rundt omkring i landet.

hvorfor synes de det?
ja det er nok fordi av og til så blir vi litt lurt fordi du viss du ikkje har lovgjeving så har du ikkje eit godt instrument for effektivt å forandra loven og Gulatingsloven den er blitt til og den utviklar seg i ei tid utan den type lovgjevingsmakt. og på eit tidspunkt so begynner den å komma i utakt med samfunnet men du har ikkje ei lovgjevingsmakt som fort og enkelt kan revidera han utifrå nye haldningar. så dermed så så blir den ståande alt for lenge i forhold til samfunnsendringar og dermed så får vi den bråe overgangen på 14 år der landsloven presenterer noko heilt nytt. men det er fordi det er eit samfunn som er overmodent og vi kan òg tenkje oss at praksis hadde endra seg noko, men so plutseleg i 1274 så kjem ein lov med heilt nye prinsipp. men så er jo spørsmålet kva byggjer den på og den den den byggjer rett og slett på ein idé fordi at vi tenker kanskje ikkje på det, altså det at menneskjer er er like altså i form av den franske revolusjon også vi har den europeiske menneskerettserklæringa osv. som reint sekulære idear, det har eit religiøst opphav. og du introduserer den ideen om at du har ei omsorgsplikt for alle med ideen om at alle er skapt av gud. det var heilt nødvendig for å introdusere ein fellesskap i si tid. det betyr ikkje at dei ikkje hadde funnest fellesskap før men den var knytt til dei du var i slekt med. det var ganske mange for det var ut t.o.m. din seksmenning sånn altså alle barn av din tipptipptippolderforeldre var dine slektningar så det det er ei stor gruppe men det er langt ifrå alle.

altså hvis man hvis man snudde på det og sa at noe av grunnen til at denne loven slår så eller vinner så rask tilslutning er at den fremstår som et effektivt styringsredskap.
ja.
og at det er selve arten av politisk makt så å si som er i endring. man kunne tenke seg det også sant?
ja altså det det ja og det her det er veldig viktig og to ting ved det du seier no. det fyrste er jo at du altså lovgjeving blir mogleg og det blir effektivt når du får ein suveren.

no får du ein suveren altså ein konge som kan setja ned komitear, som jobbar med loven, lagar utkast, diskuterer det, forandrar alt i ein heilskap. du har ein kommandostruktur på det tidspunktet som som gjer lovgjeving lettare og då er det lett å tenka at oi sann men då har vi jo gått ifrå demokratiet på tinget til tyrannen på trona. men så enkelt er det ikkje fordi landsloven, og det det er der litt nøkkelen i det du du snakkar om no Erling ligg, den legg opp til ein styringsmodell som er veldig kompleks.

det er alt med ein befolkning på kanskje firehundretusen. korleis i all verda skal han greia å få dei til å følgja ein lov med så få tenestemenn? men det er då han legg opp til at lagmannen som kongeleg dommar, han skal vere med i alle alvorlege sakar og bestemma kva er rett. deretter så er det hans meddomsmenn som er tolv regionale personar, dei avgjer bevisspørsmålet. og så når det gjeld sjølve utmålinga f.eks. av erstatning og slike ting så blir det overlate til seks til tolv heilt lokale personar som kjenner lokale forhold.

det er sentralstyring, regionalstyring og lokalstyring, og det betyr at når kongen gjev loven så seier han her er rammene som dokker skal halde dokker innanfor, men innanfor dei rammene så har ein regionalt og lokalt veldig stor påverkingskraft og eg trur der ligg litt av suksessfaktoren. du må godta ein del nye prinsipp, men du får lov til å vera med å utforma korleis dei skal verka i praksis, og litt av denne veldige spreiinga vi har vore inne på og sånn skuldest nok at ein på den måta vann folk sin sitt engasjement i loven. så det er tyrannen på trona, ja definitivt, og ein konge som gjev ein lov, men utøvinga av han skjer heile tida i samarbeid. og for å leggja det til kongen går t.o.m. så langt at han seier eksplisitt at viss loven er for streng eller for mild, skal den ikkje følgjast. so lenge dommarane kan bli einig om korleis retten skal vera, så kan dei bestemma det i staden for. men det er klart då har han sin lagmann med i det systemet. han har si stemma og lagmannen kan sensurera avgjersla.

så dette her er jo da også en rettskultur der loven gir inntak til makten for en en breiere eller en et breiere samfunnssjikt enn før sant. at du får du får et rom for en lokal elite som kan gå inn og ta del i den kongelige makten i alle fall på en annen måte enn før sant.

det er det.
ja for spørsmålet der for det Erling nå sier du at en lokal elite får tilgang i i større grad enn før. jeg vil gjerne snu det spørsmålet på hodet.

men men den enorme gjennomslagskraften som Magnus Lagabøtes landslov har i Norge og Norgesveldet og den lange varigheten han har må jo på et eller annet nivå, som du nå forteller om Jørn, bygge på at den er i tråd med både en rettsfølelse og at den løser et problem, i dette tilfellet fattigdomsproblemet, frigitte treller, moderniseringsbehovet rundt lovverket. men er kan det tenkes at dette er, sjøl om det ikke høres sånn ut, et åpent spørsmål? kan det tenkes at det prinsippet som ligger i landsloven om folkelig meddomsvirksomhet folkelig deltakelse at det ikke er embetsmennene men bøndene sjøl som som utmåler straff og og og tar inn bøter osv. at det bygger på rettstradisjonen før da altså tingordningene og det som har vært førskriftlig tid òg at det er en av grunnene til at det går videre. altså at det ikke nødvendigvis er et brudd men en videreføring av en tradisjon folk opplever som legitim?
ja altså tinget har jo hatt òg altså på tinget har folk vore representert, så er det veldige diskusjonar om om alle sosiale lag osv. har vore representert, men altså du har hatt ein ein relativt vid representasjon på tinget òg, og det er klart at den tingtradisjonen den byggjer landsloven delvis på. landsloven erstattar nokon av dei gamle ordningane med ordningar sette i eit nytt system knytt opp mot der du nettopp koplar det det kongelege styringsapparatet med folkeleg deltaking. og det gjer ein på ein veldig effektiv måte. for all del altså det er litt viktig det er ikkje unikt norsk at du har lekpersonar i i domssystemet. det finn du viss vi ser bort ifrå Italia så finn vi det på på på dette tidspunktet 1274 stort sett dei fleste plassar. det som er veldig spesielt er éin styrken på det altså at ein går så langt i å gje meddomsmennene moglegheit til å forandra loven fylle lovtomme rom osv. tolka loven. dei får veldig mykje makt så det er det eina så det er ein styrke i dette som er ganske unik i ein europeisk samanheng og så er det levetida.

bare en en siste ting til dette her med.
er vi ferdig, får ikkje håpa det .

vi må se vi må se bilder også.
åja . ja vi må sjå bilde det var det eg begynte å bli redd no.
vi må jo vise fram dette her.
skal vi se bilder?
men men bare akkurat det der med med fattigdomsproblemet som jo ikke blir løst men som i hvert fall er håndtert med et ønske om at folk skal overleve.
ja.

hvorfor vil du at folk skal overleve?
ja.

er det kommer den inn så tidlig?

det eine er at du har ein grunnleggande verdi, altså viss vi alle er skapt i guds bilde så har du eit eit eller omsorgsplikt overfor andre og det er veldig viktig med landsloven og har iallfall vore om den altså den tanken har nok vore ulikt fordelt i Noreg på den tida.

Magnus Lagabøte er interessant fordi han er nok aldri tenkt å bli konge i det heile tatt, altså når han er to år gammal i 1240 då blir den eldre broren hans Håkon krona til konge i lag med faren Håkon den fjerde.

han er i klosteret til fransiskanarane i Bergen Olavsklosteret og fylgjer førelesingane der og så plutseleg dør broren hans ved eit uhell i 1257 og så bli Magnus konge. det hadde han nok nok ikkje tenkt men så blir han på ein måte fransiskanaren på trona, altså han er forma av tiggarmunkane han, og så blir han konge utan heilt å ha villa det og så fortsett han som munk med krona på. det er litt der han er så han er fasinerande person. men så var det til det andre. jo veldig viktig altså om befolkninga er stor men det er nok viktig at befolkninga er produktiv. og dei aller fleste reglane som angår fattige i landsloven dei dei gjeld ikkje almisseplikt eller omsorgsplikt i form av legdsystem osv. men det gjeld reglar for å få dei fattige inn i produksjonslivet igjen, altså spesielle reglar som gjer at dei fattige skal ha moglegheit til å rydde seg jord, til å leige seg ei ku, til å ta opp lån.

sånn sånn er ideen i landsloven. høyrest frykteleg moderne ut og då blir ein jo alltid mistenksam sant. kan dei ha tenkt sånn i mellomalderen?

eg har lese loven ganske mange gonger.
men er ikke dette litt sånn en følgefeil av kristendommen på mange måter?

trenger bare frigi én til sammen egentlig og det skal gå på rundgang og de andre betaler og så videre. hvis du bytter ut frigi med ofre så gir den paragrafen mye mer det er mye mer logikk i det da og du ser andre ting som det samme. du vi skal brygge en helsikes masse mjød til jul for å feire Jesus og og Maria mens normalt sett så brygget du jo en helsikes masse mjød til jul for å å drikke deg full og feire midtvintersblotet sånn at du har skifta over fra en en en hedensk til en en kristen tradisjon.

og sånn sett så tenker jeg hvis hvis det du beskriver her ja jeg høres ekstremt moderne ut men òg en dyd av nødvendighet hvis du nylig har hatt en slaveøkonomi og så har annammet en religion som sier at det får du ikke lov til. og de også samtidig så sier du peker du sjøl på at ettersom samfunnskonstituerende er i oppløsing du har kaos i gatene, folk setter fyr på biler og ikke vet hvor de skal gå .
ja fyrst berre den samanlikninga og det er veldig viktig altså vi har den dei dei eldste delane av den eldre gulatingsretten vi kan datere er jo desse som vi kan datere med sikkerheit nokså stor sikkerheit og det er tusenogtjuefire og det er laga av Olav den heilage vedtatt på Moster. og desse reglane er slik og det er den fyrste sånn forsiktige steg for å kristna samfunnet og då då tar du alt som er heidensk og gjev det ein sånn kristen tvist og så seier du at dette får gå i fyrste omgang. og så er landsloven ganske nøyaktig tohundreogfemti år etterpå sant 1274 og då er du komen der at no no er det berre å køyre på.

men men og så er det veldig viktig det du seier at innimellom her så har vi heile ellevehundretalet som eigentleg er det det mest interessante århundret kanskje i i norsk mellomalder sånn som eg ser det.
ikke si det nå.
ok ok men men for det at då då forsvinn trælsamfunnet og det høyrest jo berre positivt ut men det er klart ein frigjeven træl har ikkje hus. han har ikkje arbeid.

og så så ja det er eit samfunn som og då er vi tilbake til det du Erling spurte om kvifor får loven sånn fort gjennomslag men det det er fordi det finst så mykje no som ikkje passar lenger med dei lovene som er. dei er ikkje tilpassa den nye situasjonen og du må gjere noko.
det er basis og overbygning.
det var det jeg skulle til. legg merke til at jeg ikke sa det sjøl! legg merke til at det kom derfra!
men vi må se vi må se vi må se litt overbygging her sant. altså du vil jo at folk skulle gispe nå kan vi vise bilde av.
vi skal se vi skal se det og så må vi gi Jørn ett spørsmål til slutt før han må byttes ut på scenen men la oss se et bilde .
ja men han vil snakke om et bilde.
vis bildet!

ja, får eg lov å gå gå ned her no?
vær så god det han får lov til det?
ja takk.
du må komme opp igjen.

dette dette er eitt av dei dei flotte bilda. no skal dokker jo ut å sjå Codex Hardenbergianus etterpå og og legg merke då til at desse avfotograferingane yt ikkje bilda rettferd, altså bilda i sjølve manuskriptet kjem nesten ut. det nesten som dei er tredimensjonale.

men dette er altså prologen som som Frank Kjosås las. det er ein illuminasjon. dvs. at det er den det er den fyrste bokstaven viss dokker ser ein M der i Magnus som viser eigentleg innhaldet på som på som står på den sida. altså i den illustrasjonen står alt innhaldet på den sida. og så skal eg prøva meg på å tolke dette og det er litt sånn risikabelt. eg er jurist ikkje kunsthistorikar men dette er mi tolking av den M-en. ein ting som er veldig tydeleg det er jo kongen med med krona som sit på ei trona tusen takk og gjev ein lov.

ser dokker fingeren som peikar opp?

og så den som tar i mot kan vera ein tingmann eller det kan vera ein lagmann. den er påfallande lik ein lagmann i ein seinare illuminasjon so eg vel å tolka det som ein lagmann, men det kan vera ein tingmann. og det er den fyrste delen altså denne handlinga med å gje lovboka, men så begynner det å bli kjempegøy. fordi ser dokker kongetrona og den lovgjevande handlinga held på ein måte den her litt sånn aggressive svarte fyren i sjakk sant? og så ser vi at tingmannen blir løfta opp av denne litt sånn meir ok kvite typen. og så må vi få det stort igjen fordi no er det litt kutta oppe.

det er rett og slett manuskriptet som er blitt skore på eit tidspunkt, men eg tenker at den svarte fyren er den dokker ser i hjørnet der oppe altså ser dokker ein ulv og i heile tatt så trur eg at det bildet har vore bildet av øydemarka.

dette finn vi ganske godt beskrive i Kongsspegelen som som blei skrive ca. tolvseksti. mens det som på ein måte løfter tingmannen opp slik at han kan ta imot loven det er den ok godslege typen der som er her nede kor det er heilt paradisisk. viss dokker sant. det ser ut konsekvensen av at ein lov blir gitt så med og så sjå det bildet så kan du verkeleg ta inn kva kongen meiner hans lov betyr. kan vi ta eitt bilde til ?
nja nei Jørn fordi at de andre skal òg få tid og vi skal.
ok ja ja ja unnskyld.

ja ja ja ja.
vi kan ikke ha amatør.

altså hvor lenge er Norge styrt av denne loven av Magnus Lagabøtes landslov? hvor lenge virker denne loven? klarer f.eks. Kristian Kvart og knerte han, ja eller nei? hør hørte dere det?
nei altså landsloven er i bruk fram til sekstenåttisju.
Kristian den femte.
Kristian den femte ja som knerta og han innfører eit lovverk som er betydeleg dårlegare enn landsloven faktisk.
nettopp. hørte dere det danske.
noko av landsloven blei vidareført i i tredje bok altså det som gjeld eigedomsrett og eigedomsforhold og og slikt på landsbygda så noko av landsloven blei ført vidare og så blir han avløyst på ulike tidspunkt. gjereplikta blir forandra med ein eigen lov i 18 trur det er 66 og så har du liksom enkeltreglar som forsvinn utover attenhundretalet til det det er lite enkeltreglar igjen. visse institutt som blir formulert i landsloven sånn som odelsretten som blei reformulert og allemannsrett og så vidare, dei finst jo den dag i dag, men eg trur ikkje det er det er likevel ikkje enkeltreglane som er den viktigaste arven viss eg eg trur eg har eitt minutt igjen no . den viktigaste arva trur eg er to ting. det eine er sjølve det å styra samfunnet gjennom lov. vi er jo eitt av to land i Europa som får to lovbøker før attenhundre. vi får jo den nye i sekstenåttisju.

det trur 90% av alle nordmenn. og vi er veldig vi er veldig fornøgd med å bli styrt og det har vi moglegvis vore sidan tolvsyttifire. det er det er den eine arven. det er den eine arven. det er litt forenkla sagt men no no har jo berre 20 sekunder igjen så då må det bli veldig kort.

det er dei fattige men det er òg kvinner og barn, og dette er veldig interessant altså at du så tidleg får ein tradisjon der det ikkje er makt som produserer rett, men det er òg visse overordna idear. det synest eg vi skal vera stolt over at vi har vore flinke til ikkje på alle felt og i alle anledningar for all del, vi skal ikkje herleggjera norsk rettshistorie, men vi har vore relativt flinke og vi har gjort det eit par gonger.

så vi har vi har klart eit par gonger i historia og det er ein tradisjon vi skal vera stolt over.
veldig bra og så går det an å nevne også at akkurat den siden der var én krone og tjuefemøresmerket i de to frimerkene til syvhundreårsjubileet i 1974 som ble kåret til Nordens vakreste frimerke. så hvis vi skal ha litt mindre ting å være stolt av.

og det var vel det som var var det det som var i blåfarge Erling?
én 40 med portrettet ja.

for sjuhundreårsjubileet i 1974 blei markert av to frimerke og eitt føredrag og vi har jo allereie overgått det.

veldig bra veldig bra altså .

1000 tusen takk til professor Jørn Øyrehagen Sunde . vi sliter vel mest med det frimerket egentlig.
ja.
det det er litt vanskeligere å få til men dette spørsmålet skal du bare få svare veldig kort på men du har hvis du fikk velge hva for en tekst Frank Kjosås skulle lese nå hva for en ville du valgt da?

det er bok eller bolk fire i landsloven kapittel ofte iallfall kapittel 18 i dei ulike manuskripta som heiter Om alle dommar og det handlar om korleis ein skal dømme etter landsloven.
da spør vi han om han kan det.
da spør vi om ikke Frank har lært seg det. han har jo pugga hele loven.

ja jeg er veldig glad for at han sa akkurat det.
ja. da vet vi hvorfor vi forsto det så godt. men kanskje vi skal snakke litt om språk må snakke litt om språk og skrift og tekst her og til det har vi da også fått noen av landets beste hoder på dette, nemlig Anna Horn og Magnus Rindal, så da ber jeg de om å komme opp her.

Anna Horn og Magnus Rindal er begge norrønfilologer. Anna har du er jo en sånn nesten rendyrket Magnus Lagabøte-forsker sant, virkelig spesialisert på det både med med master og ph.d. på på landsloven? og du har sittet her og jobbet med det som som forsker.

det er jo dette vi skal snakke om nå også. det er det. og stor produksjon på på rettshistorie og religionshistorie men da i med filologien som som utgangspunktet. og da skal vi snakke om hva hva denne boken er for noe som vi har har fått tilbake. og sant hvis jeg spør deg først da og jeg vet at du har lyst til å svare på dette.

det var stor strid om dei. folketinget vedtok i 1966 ei lov om utlevering, så og så mange handskrift, etter ei liste. høgsterett godkjende dette i 1966 og høgsterett sa i 1971 at utleveringa skulle skje utan erstatning.

det var veldig vanskeleg å vurdere kva som er islandske og norske for Island og Noreg var på denne tida tolv- og trettenhundretalet ein del av det same kulturelle og politiske fellesskap. Bergen var Islands hovudstad. norske forskarar på nittensekstitalet kravde ikkje å få handskrifta utleverte. norske forskarar sitt standpunkt var la samlinga vere urørt i København. det er det beste for forskinga den norske handskrifta og islandske begge grupper i København og så var dei opptekne av at dei handskriftene som iallfall var norsk kultur ikkje skulle bli utleverte og det blei dei i hovudsak ikkje, men det blir aldri fremma noko krav om utlevering av handskrifter til Noreg. Riksarkivet arbeidde ifrå 1814 til år 2000 med arkivsaker altså få statsdokument tilbake til Noreg og lukkast å få det meste tilbake. saka blei avslutta i totusen. handskrifta ligg i København. det er mange av dei ligg i Stockholm.

så er jo spørsmålet kva er dette for noko? dette er då eit av 39 mellomalderhandskrift som vi har av landslova pluss fragmenter. det er frå ca. 1300 til trettenfemti. det merkar seg ut ved to ting vil eg seie. det eine er at det var ei kvinne som otta den og handskrifta har fått namn etter ei kvinne, Codex Hardenbergianus, altså Helvig Hardenberg otta dette handskriftet, kona til Erik Rosenkranz lensherre på Bergenhus 1560 til sekstiåtte. det som elles særmerkte handskriftet er at det har illustrasjonar som vi har sett der og det er det einaste seier ein, det kan eg supplere viss eg får tid til det eller får høve til det av det strenge møteleiarane, det er det einaste norske illustrerte handskriftet. islendingane har mange. brit altså britiske miljø og det kontinentale miljøet har jo veldig mange, men dette er det einaste norske. elles er norsk målekunst frå mellomalderen berre kjent gjennom ein såkalla frontaler eller antemensaler, altså målte framstykke på alterbord, så dette er altså eit unikt dokument som eg er veldig glad for å få tilbake. i 1983 fekk kong Olav i åttiårsgåve ei faksimileutgåve av dette handskriftet, så det viser altså kor verdifullt det er.
du er jo nå er du jo forsker på Universitet i Oslo. og hadde markerte dere dette på pauserommet?
ja vi var jo på ferie alle sammen, men jeg hadde en stille markering for jeg visste jo ikke noe om det og jeg leste jo om dette i avisen var på ferie og veldig hyggelige nyheter å få sånn mens solen skinte og varmen bredte seg i hytta. nei så stor dag altså veldig hyggelig å å få en slik beskjed. og det at det nå har kommet hit for forskning det er jo et håndskrift med mange muligheter mye å å se på i dette håndskriftet, ikke bare landsloven.

ja og men sant Magnus du ga jo nå noen gode argumenter for storheten ved ved denne ene utgaven men er den mest interessante, språklig og og innholdsmessig?
vil du ha eit ærleg svar eller vil du ha?

kan vi kan få begge ja det er bare oss ja så vi kan ta det ærlige.

når det gjeld sjølve teksten, og det har vi studert grundig, så er den som andre tekster kan du seie og sjølve språkforma der den vil sikkert Anna seie litt om òg.

om det då er norsk eller islandsk skrivaren er norsk eller islandsk illustrasjonar det kan diskuterast. tekstleg sett så er det mange handskrift.
men la men la la oss la oss stoppe opp der litt fordi at dere er jo antageligvis, uten at jeg har et stort hierarki, de to fremste ekspertene i Norge og dermed òg i verden på akkurat det dokumentet som ligger der ute i monteren nå og som vi skal ha inn i permanentutstillingen vår. og så sier du Magnus at det er det er unikt i estetisk om du vil altså i i kunsthistorien. innholdsmessig så er det skiller det seg ikke så mye fra de andre og bruksmessig har vi allerede to eksemplar på Nasjonalbiblioteket som har vært mye mer i bruk. de er mye mer slitt, mye mer brukslovbøker enn denne mer estetiske selv om dette òg er en bruksbok. men men for litt sånn for sånn grunnleggende kan du Magnus først fortelle oss hvilken tid blir dette eksemplaret laget? du sier at det blir laget i Bergen. hvem lager det?

det ser jo ut som noe fra Game of Thrones eller eller Rosens navn for de som har har det som referanse.

dette er bok på pergament laga av kalveskinn skrive med gåsepenn og med blekk laga bl.a. av galleple som vi kan sjå på nokon av figurane i dette handskriftet. det tok lang tid å skrive ei slik bok. det gjorde det. det var ikkje mange som kunne skriva i Noreg eller på Island så det var jo eit utval av folk, og det var mange islandske skrivarar i Noreg.

den boka de ser når vi vi bestemmer den til Bergen og fyrste halvdel av trettenhundretalet så er det pga. språket. vi har ikkje noko anna som seier noko om dateringa og det er det som er det vanskelege med handskrift frå mellomalderen.

så me må bruka vår kunnskap om språk og skrift for å dette sannsynlegvis er frå trettehundretalet, sannsynlegvis skrive i Bergen.

det er den fyrste delen som er viktig for oss som inneheld landsloven, men det er også andre delar her, og sånn var det med alle lovbøkene, alle 39 lovhandskrifta at dei inneheld landsloven, men så kom det i tillegg rettarbøter og andre lover og sånn så ein skreiv og fylte på.
men Anna da spør jeg deg.

hvis jeg skal forestille meg i det disse illuminasjonene som det heter disse fantastisk vakre kalligrafiske illustrasjonene av bokstaver og framsida osv. som gjør det dette unikt blir til. hvor mye vet vi om det? hvem hvem er det som gjør det? er det for er det en mann er det flere er det?
selve illuminasjonene er vel tenker jeg gjort av én mann.

jeg vil anta at det var to forskjellige personer som gjorde det og det var vanlig i større skriptorier med profesjonelle skrivere at de delte på dette. en av grunnene til at vi kan si at dette er norsk og gjerne Bergen også det er jo bruken av gull. det er jo altså på Island så er det ingen håndskrifter som har gull. det er altså veldig påkostet med med bruk av gull i disse illuminasjonene så dette er et profesjonelt utført håndskrift.

vi har.

så det var det han trakk ut av dette.

merk deg det nasjonalbibliotekar! dette er eit handskrift av Gulatingsredaksjonen av landsloven i frå tidleg på trettenhundretalet og det er i kvart format. det er jo i grunnen et ganske pent men slite brukt som du sa.

det vi har tre mellomalderhandskrift i Noreg av landslova, alle i kvart format, altså lite format. det betyr jo at det har ikkje vore like attraktive for svenske og danske storfolk som kjøpte inn handskrifta for dei var staselege. dette er det eldste av dei og etter mi vurdering da den eldste boka som har vore i Noreg alltid ifrå den var skapt til i dag.
og så må vi skifte så skal vi se etter.
men men vi kan jo bare merke oss det som altså det håndskrift nederst her som da er tilføyd seinere og som er et eksempel på det som du har vært opptatt av Anna sant med disse her manuskriptenes etterliv og her er det da noen som har skrevet etterpå hva hva dette manuskriptet er.
ja dette er et Ms står det av Magnus Lagabøtes gulatingslov. og det er for én ting er jo i det øyeblikket håndskriftet er ferdig skrevet det liksom det det som vi i dag har overført og har foran oss men i det det var ferdig det lå der illuminasjoner og alt da var liksom da var det nyfødt. det var da livet begynte og så en var det en eier som overtok og brukte det og så var det ny eier så gikk generasjonene og århundrene.

og det er ikke alltid så lett å vite det hva som har skjedd men disse små marginalia disse notatene i margen kan av og til fortelle oss litt og det er litt spennende å undersøke og gå igjennom håndskriften og bare se. hvordan har dette håndskriftet levd? hva har skjedd?
ja hvis vi skulle se et et eksempel på på bergensutgaven av dette her så kunne vi kunne se på den med den store S-en.

den er så morsom. dette er da altså Codex Hardenbergianus det som vi skal se nå om et øyeblikk der ja.

dette er begynnelsen på.
dette inne i det som heiter arvebolken der står . dette er den fyrste arven.

det er kapittel sju i arvebolken. dei seks fyrste kapitla er det som som heiter kvinnegifting og det var eigne bolkar i Gulatingslova vanlegvis ikkje i Landslova, men her har dei altså markert at her begynner sjølve arverekkjefølgja. dei seks fyrste kapitla det er kvinnegifting.

men men altså nå vil jeg bare til protokollen bemerke at dessverre er stavangerutgaven gått tapt men det den var jo veldig mye finere.

vet vi hvem de er?
de er jo anonyme, men altså når man åpner et håndskrift for første gang og begynner å se du ser hvordan pennen har liksom truffet pergamentet streken og der slipper pennen du liksom kjenner jo nesten at skriveren snakker til deg. og du man får et litt personlig forhold til liksom selve dette teksten, du ser han har slitt sittet over dette håndskriftet gjennom måneder og som sagt altså dette her er jo en profesjonell skriver. vi kan se at han har jo skrevet ganske regelmessig gjennom hele håndskriftet. det er en del når det gjelder språket, islandske trekk, både i språkutforming ortografien og også i de paleografiske trekkene. for det er litt sånn særegenheter som islendingene hadde for seg og mens nordmenn hadde sine egne visse egne konvensjoner som vi kan skille mellom islandske og norske.

eller det kan være det forelegget som skriveren kopierte fra. hvis det var fullt av islandske trekk eller var skrevet av en islendingen så var det kunne man kopiere inn.
rett og slett at det er det er en analfabet som bare har skrevet av det noen andre skrev.
ja nei man ble jo påvirket av av både egen eget språk og det som forelegget sa.
vil du kan du si noe nå om 59 ? vil du gjøre det? sånn fordi at du har lovet at på 59 , kan vi se det?
ja altså.
59 der er det et eksempel på den særegenheten som de snakker om her.
fordi. altså vi det kan være at vi vet litt mer om den skriveren enn det enn det vi gjør om mange av de andre skriverne og det er at det også er et skrivermiljø på Island som vi kan knytte til et spesielt kloster som heter Helgafellklostret. det er et augustinerkloster på Island. og der er det også skrevet en del lovbøker og den hånden som vi finner her i Codex Hardenbergianus finner vi også i et av lovhåndskriftene som er skrevet på Helgafell. og så er spørsmålet da har de bare blitt inspirert av hverandre og slik? men det er i et av disse islandske så ser vi en hånd som vi altså tror er denne som har skrevet et stykke da i Jonsbok, den islandske landsloven, og så er det et avbrudd hvor en annen har overtatt. og så altså saken er at vi kan se at han har først vært på Island og skrevet deler av en lovbok, så har han kommet til Norge og skrevet her.

om i løpet av Codex Hardenbergianus så legger han seg til noen nye vaner.

ja dette er så utrolig tøft.
ja.
men det betyr at det du egentlig sier at hvis denne teorien som jo er vanskelig å verifisere 100% det er vanskelig å intervjue noen som som var der så sier at du kan følge en gitt munk eller skriftlærds håndskriftsutvikling ved å gjenkjenne tegn og se at han er der. flytta antageligvis da til til til Bergen leid inn for å gjøre dette oppdraget på vegne av kongen og hoffet og skrive det ned. du ser at han er der i kanskje ett år, kanskje to, lenge nok til å på en måte endre litt på skriftsorten sin og sånn og så er han tilbake og fortsetter med jobben han holdt på med på Island. det er det du sier.

er det er vi klare for å gå i dybden bli med forskeren inn?

altså de hadde to måter å skrive R-en på. det ene var den rette, den som vi bruker, en stav og så en sånn liten kvist på siden. og så var det en annen som kalles rotunda som ble skrevet obs etter en rund bokstav en O så bare hektet de på en sånn liten boble og så en liten strek nesten som en sånn stor R. og det som var vanlig var at etter O, etter B så kunne denne rotundaen stå og også etter denne en sånn litt spesiell D med en litt rund sånn stav. men det denne skriveren da gjør i løpet av håndskriftet, han gjør det ikke i starten av når han begynner å skrive, men mer og mer, det er at han også begynner å skrive etter andre bokstaver, f.eks. Y som ikke er noen rund bokstav. så det er jo og det er helt eget særegent for den skriveren, ikke vanlig. og det er derfor jeg hadde lyst til å vise litt her for hvis dere ser på den store finne L-en og så like etter den derre slutten på L-en så står det Y O ja du verden. Y kommer den her dette lille med en prikk og så kommer denne rotunda R-en, den litt rare hakket og også at den da forsvinner ned til venstre. det vanlige var at den forsvant bort i høyre, så det er også et eget trekk med denne skriveren. og så drar han hjem til Island og i det som vi da ser at han da fortsatte med så er også dette trekket med.

nå ble jeg veldig begeistra for forskning.

altså de islandske skrivere som skrev for norske i Norge de la til litt sånn norske trekk. de visste jo de klarte å skille på islandsk og norsk så de liksom prøvde å være litt norske, men disse norske trekkene de har han skriveren allerede før han drar til Norge.

ok han har kanskje hatt norske forelegg eller sånn, men kan han ha vært i Norge før og fått opplæring her? kan han det?
nettopp kan han t.o.m. kan man ha hvis hvis vi ser på tolvhundretallet så ser vi konger som er strategiske i arbeidet med å utvikle loven som sådan. ser vi her et hoff som er strategisk med å lære opp folk på Island for å hente de inn igjen for å få kunnskap?
og her er det altså en som vil ha et flott håndskrift, han vil ha en profesjonell skriver, og kanskje han da visste om denne mannen fordi han allerede har vært i Norge. vi altså vi har ikke bevart noe annet i Norge av norske håndskrifter men og så har han blitt hentet. hva sier du Magnus?

det er velkjent sak at det var islandske skrivarar i Noreg og norske skrivar på Island. spørsmål om norsk språk og islandsk språk og norske trekk og islandske trekk er eit innfløkt spørsmål. Stephan Karlsson skreiv ei ei stor artikkel om islandsk bokeksport til Noreg, altså han sannsynleggjer då at nordmenn sendte bestillingar til Island og dei skreiv då for for det norske publikum.

så eg trur ikkje det er slik at ein har då sendt nokon til opplæring her eller der, men det var altså delar av den same kulturkretsen og norsk og islandsk var litt forskjellig men du kunne veksle.
nei men jeg må jeg må spørre deg om noe Magnus for for nå er vi langt inn i bokstavene og det er jo heilt utrolig da og er jo noe av det unike og jeg må og bare understreke det som som Jørn sa dessverre så kan ikke alle bla i boka fordi at da har man ikke de 1002 1010 1000 åra vi skal ta vare på han. men man får sett noen oppslag og når han havner i utstillinga her nede så vil vi og skifte oppslagene innimellom så man kan komme tilbake til utstillinga ca. hvert sjette måned og se et nytt oppslag.
lese videre.

men men men de de illustrasjonene er altså i levende live noe heilt annet enn det en ser her fordi at de de er nesten tredimensjonale. og du kan se gullet i en detalj som er det er magi rett og slett men det er jo en et innhold her òg Magnus og det det landlovsprosjektet som du har jobbet på egentlig så har du hatt ditt private landslovenprosjekt i i 50 år nesten . du har laget en faksimileutgave av denne boka allerede på på på 70 åttitallet og du har gjort det på Gulatingsloven, du har transkribert, skrevet ned og så videre. det prosjektet vi er inni nå transkriberer jo ikke bare den utgaven her men alle variasjonene som vi har over Landsloven. og da er det første jeg vil spørre om da er, er det stor variasjon mellom de ulike manuskriptene?
det er eit veldig godt spørsmål som eg er glad for å få. det er ein stor variasjon og det er jo det vanlege i mellomalderen at når du skreiv av tekstar så forandra du. det er ikkje kopiering i vår forstand. du skapte nye tekstar og dette var legitimt. det var det. det som kan overraska ein er at også ein juridisk tekst varierer veldig. det er store variasjon og vi har jo når vi laga den utgåva som kjem ut til hausten over trur vi har registrert over 50000 variasjonar når vi har gått igjennom alle dei nesten 100 handskrifta vi har. det er ein kolossal variasjon.
for da for da er det neste 50000 variasjoner på 100 manuskripter er mange og så så peker òg Jørn på at dette bare er et lite utvalg av de manuskriptene som har funnes. og så har jeg da i min enfoldighet nå har jeg studert historie på universitetet trodd at vi at jeg kjente innholdet i Magnus Lagabøtes Landslov fordi at det fantes en oversettelse Taranger som som vi leste høyt fra nå og det det fantes en tolkning en juridisk tolkning som sa det.

den til no best gjeldande for å seie det sånn. det finst ei utgåve i trykt form i 1848 som blei kritisert allereie i 1879 fordi den ikkje var god nok. den utgåva frå 1848 har då stått heile tida til i haust kjem det ei ny utgåve. denne utgåva byggjer ikkje på nokon vurderingar av kva som er tekstleg best og det er veldig vanskeleg å vite kva som er det tekstleg beste. eg trur det er umogleg å kome tilbake til urlandslova ifrå 1274 så ein må velje med skjønn det som er best. Taranger har brukt eit skjønn. det har han. han grunngjev det ikkje alltid. han hentar inn tekstar ifrå islandske lovbøker og han vel òg imellom variantar, så det er ein god tekst men det er ikkje den er ikkje utan lyte.
men denne her er jo så disse utgavene er jo da en sånn marg i norsk middelalderforskning i det hele tatt sant, altså førtiåtteutgaven er Kayser og Munch? sant så dette her er jo fedrene ved ved den moderne norske historieskrivingens vugge, være seg det der med landsloven og her sitter vi fremdeles.

har de kan man bare spørre om det har de kan man tenke seg at variasjonen her har vært så store at de har hatt juridiske konsekvenser?
ja då må eg spørje Jørn.
ja skal eg skal eg berre bruke mikrofon kanskje?

ja.
kom igjen!
eg eg eg skal eg skal rett og slett bruka to minutt for dette er så viktig. altså vi har vi har alle disse variasjonane. no no mange av dei betyr ikkje noko reint juridisk fordi det ulike formuleringar av det same. det gjev nok tolkingsmoglegheiter men men likevel har det ikkje hatt direkte konsekvens, men så har vi mange variasjonar som har det. og det som er interessant med dette materialet, som som er blitt produsert av av Nasjonalbiblioteket og Landlovsprosjektet i lag med med Anna Horn og Magnus som heilt sentrale personar, det er jo at vi gjennom variasjonane får innblikk i ein juridisk diskusjon for 700 år sidan. for eksempel, kven må samtykka til ei kvinne sitt ekteskap?

sannsynlegvis har kongen ønskt at ei kvinne åleine kan samtykke til eit ekteskap, men det er slettes ikkje alle dei som har skrive av som har vore einige.

det dette må vi kunne kalle en ganske vesentlig juridisk variasjon.

men som grunnleggende prinsipper jeg vet at du har vært opptatt av dette her forholdet mellom mellom teksten og kapittelbetegnelsene sant. at én ting er teksten for selv om det da er et sånn vi tror Jørn når han sier det men det må jo på en eller annen måte likevel ha vært et ideal å å bringe teksten som helhet noenlunde riktig videre. men men kapitteltitlene altså betegnelsene på hva den følgende teksten handler om det varierer mye, gjør det ikke det?
jo altså det handler jo litt om hvor mye skjønte de av hva de skrev, altså var det liksom den der helt profesjonelle som bare produserte og skrev av og egentlig ikke forholdt seg til innholdet i en tekst? det er liksom litt dette her med en annen måte å forholde seg til skriftlighet på fra et sånn muntlig samfunn og der mener jeg å ha sett en utvikling i titlene at i de eldste lovene så skriver de bare om en sak, om en sak, om en sak i titlene. det ser du i Gulatingsloven f.eks. om en sak, om enda en sak og enda en gang om saker. og for en lagmann som da skal inn og liksom finne den rette bestemmelsen for å dømme så er ikke det et så veldig stort hjelpemiddel når du bare står saker om saker om en sak. mens i landsloven så er det mye mer den ja her står det hvis en mann gjør sånn. ok da kan lagmannen ha få en hjelp da. da har jo disse titlene en liten funksjon eller hvis han gjør sånn. her står det om hvis en ja sånn og sånn, altså det står litt mer detaljert om innholdet og det viser jo også at liksom skriverne og folk generelt forholdt seg litt mer til innholdet, ikke bare at tittelen var en konvensjon.
og at og at dermed òg den de ulike kapitlene som du har forska på og vist til kapitteloverskriftene er om ikke av ulike måter å gruppere på så er det ulike måter å vektlegge innholdet på eller det er metadata rett og slett.
absolutt. ja ja.

f.eks. så er det jo i denne kvinnebolken da så er det et kapittel som handler om veldig mye altså det første kapittelet som handler om at det skal være en giftingsmann som skal forhandle med den vordene brudgommens foreldre. og det skal være sånn og det skal være medgift og det skal være tilgave fra mannen og alt mulig sånn og også et sted altså. det skal ikke i klær når det gjelder klær så skal det ikke være mer i kvinnens medgift enn en tredjedel for eksempel. hun kan ikke liksom ta med seg hele garderoben og det er liksom min medgift, for det altså to tredjedeler av medgiften skulle også mannen kunne ha nytte av. og i den tittelen i et av disse håndskriftene som da er dette vårt hovedhåndskrift til den nye utgaven så skrev de ja om kvinnegifting og hvor mye kvinnen kan ha i medgift av av klær.

det er den eneste tingen han trekker fram som viktig.
nå nærmer vi oss slutten på denne seansen, men Jørn Øyrehagen Sunde tok to minutter. vi må kunne legge på de to minuttene for å se navnetrekket til Helvig Hardenberg som har eid dette. får vi opp den siden med med hennes navnetrekk? der står hun sant.
hvem av dere vil peke og forklare?
sant nederst Helvig Hardenberg.
Helvig Hardenberg gis min egen hand. ho har skrive namnet fleire gonger.

det det der har bibliotekene blitt mer liberale med årene vil jeg si.
ja .

ja nei jeg vil bare si at denne hånden her altså Gustav Storm i sin tid beskrev dette her som en stygg hånd altså håndskriften til Helvig Hardenberg en stygg hånd. ja i våre dager da prøver vi å ha litt mer objektive kriterier for å beskrive en håndskrift da det.
men vel bare å få vi må vi må stoppa og dvela et lite øyeblikk der fordi at når jeg begynte å snakke om Codex Hardenbergianus jeg tok jo litt tid bare å lære å uttale det ,

noe annet kunne jeg ikke forestille meg. så det var jo Magnus som fortalte meg at det var ei dame omtrent da i det NRK sto på trappa her når vi kom hjem med manuskriptet. så hvis vi da prøver å anta at det ikke bare er jeg som er ekstremt sjåvinistisk men at denne fordommen er litt mer allmenn som så.

ja.
veldig upraktisk nakkeplagg men altså hvor holdt på å si på en skala fra èn til ti hvor hvor moderne kan i forhold til til på en måte kvinnerolla, kvinnefrihet, kvinnemakt alle de elementene kan denne Helvig ha vært Anna?
er litt vanskelig å si altså nå var det mannen hennes var jo var han stattholder eller lensherre på Bergenshus og så dro de tilbake til København igjen nei ja eller til Danmark.
lensherre på Bergenhus.
og han kan jo de kan jo ha fått tilgang til dette håndskriftet da de var i Bergen, men så er det det at på femtenhundretallet så skjer det noe. for det første så er jo Landsloven gjeldende rett fortsatt. det var ikke på det tidspunktet at ble Landsloven ble samlerobjekt. det var heller senere da de trykte opp den ble trykt opp denne Kristian den fjerdes norske lov på sekstenhundretallet. men det som skjedde var jo at alle disse danske lensherrene som kom hit de skjønte jo ingenting av det som sto i Landsloven så de det ble jo satt i gang en prosess om med å oversette Landsloven til dansk. og det kan jo hende at Rosenkrantz har fått tak i da en dansk oversettelse som han synes var mer hensiktsmessig også forærte han da dette håndskrevet heller i gave til sin hustru så hun kunne ha noe pent å se på. det er en måte.

ja .
og men men det er jo ikke det eneste sant hennes mann var da Erik Rosenkrantz som bygget Rosenkranztårnet i Bergen.

og om det er ene eller andre grunnen så er det Helvig Hardenbergianus eller Hardenberg som tar dette manuskriptet med seg hjem og som har gitt oss navn til det og som altså nå er tilbake i Norge for første gang siden denne dama her tok det med seg. stjal det har det blitt sagt noen ganger men jeg tror ikke hun tenkte på det som det den gangen. men jeg vil avslutte fordi at vi vi skal ha oss en liten pause. det er ikke ferdig men jeg må spørre deg Magnus. Magnus Rindal bor på Nasjonalbiblioteket. jeg traff han første dag jeg var på jobb inne på spesiallesesalen og vi treffes ofte og vi har snakket om dette en stund og du svarte meg den gangen når jeg spurte hva er det viktigste manuskriptet vi skal få inn så sa du Codex Hardenbergianus er det viktigste.

etter mi vurdering, men det er ein vanskelegare jobb, det er homilieboka Gamalnorsk homiliebok, den eldste norske boka. den ligg ved den arnamagnæanske samlinga i København. viss du klarar det så skal vi ha eit nytt seminar.

tusen takk Anna Horn og Magnus Rindal.

kan dere gå.

og da tror kanskje dere det er slutt men det er det ikke i det hele tatt. dere skal bare få pause.

dere har fordi det er mange andre som ville ha de stolene. jeg bare sier det. der ute kan dere ta en kikk på selve manuskriptet. ikke stå for lenge for det er mange som vil kikke på veien. det er et kvarters pause. når vi kommer tilbake igjen blir det musikk. det blir opplesing og det blir en ny samtale denne gangen om loven og menneskene loven gjaldt for om samfunnet rundt så .
ja.

det var Øyonn Groven Myhren. hun er en av de fremste tolkene av de norske middelalderballadene, både i den måten dere hørte det nå, a cappella på noe som kan framstå kanskje som de ble sunget i si tid, og i å nyskape musikk på basis av denne tradisjonen.

middelalderballadene de kommer til Norge i hoffet i Bergen hos Håkon, far til Magnus Lagabøte, i den perioden vi akkurat har snakket om, som en del av den europeiske impulsen. vi vet det at melodiene og den tradisjonen kom i den perioden men så også vet vi at de blir sunget heilt fram til vår tid. Kråkevisa er en middelalderballade altså sanger som er sunget i Norge i 800 år nesten sju 800 år. men så er det vanskelig å vite hvem er de eldste og hvordan var de før? men akkurat denne balladen her vet vi noe om fordi at den beskriver et bruderov.

da tar en svensk stormann på dette tidspunktet er Norge Sverige og Danmark i stadig krig og en svensk stormann som kalles Folke Folke Algotsson, han stikker av med bruden til en dansk stormann. og de har akkurat vært i krig .

men når Folke da har stukket av med bruden til en dansk stormann hvor stikker han av? til Bergen. og havner i hoffet til hvem? Magnus Lagabøte. så han er dette er historisk kjent.

dette skjer på et gitt tidspunkt omtrent parallelt med altså ti år etter at at Landsloven kommer og denne balladen som Øyonn framførte den vet vi at blir til på begynnelsen av trettenhundretallet, omtrent samtidig som kodeksen skrives ned. så dere hørte nå faktisk så nært vi kan komme lyden og tonene som man kunne høre i Håkonshallen i Bergen i det noen leste høgt fra akkurat den kodeksen som ligger der ute. er ikke det litt fantastisk?

og før vi nå går videre til til neste samtale så skal vi få òg høre lovens ord. for siste gang i dag så skal Frank Kjosås få komme opp og nå skal han lese Tyvebolk.

så er det ikke sånn at når vi nå har har holdt på med med denne loven en stund så blir det lettere og lettere å skjønne hva som blir sagt? dette her var jo ikke noe vanskelig i det hele tatt og det er for det det er vi som er blitt så kloke. vi er da kommet til den den siste av de tre samtalene og den handler om loven og samfunnet rundt.

Anne Irene er er har har doktorgrad på seksualitet, rett og rettspraksis og reformasjonen i Norge. mens Ole Albert er doktorgradsstipendiat på på Blindern og har et prosjekt om hvordan eder og mer bestemte nektelseseder ble brukt som bevis i de norske lovene fra middelalderen.

og hvis vi skulle ta utgangspunkt i i det som Frank Kjosås leste her om hvordan man hanskes med med folk som ikke bare stjeler men som fortsetter å gjøre det, hva kan vi si om om det samfunnet som som disse lovene forteller om?

det var vel den berømte bolk tre som oftast paragraf 18 dette her med at ein skal vise litt miskunn og ikkje berre direkte tenke hemn og og ta igjen, for her er det jo heilt klart at her her får ein jo faktisk ein sjanse. altså er du ein fattig stakkar som stel fordi du faktisk treng denne maten så så blir du jo altså behandla veldig mildt i i forhold til det som var tankegangen før og også det at du faktisk får fleire sjansar før før dei da kva skal eg seie drar dei til Tjuvholmen og heng deg. så så så det er heilt klart at at det det er jo eigentleg berre og så knytte an synest eg til det som som folk har sagt før her at det ser ut til no at altså samfunnet her rettskulturen er kvalitativt annleis enn det den har vore før.
kan jeg bare spørre om noe om det med en gang? fordi at Jørn sier denne loven er virksom i i 400 år og det er noe av det som gjør han vellykka. men men for dere for deg da og dere for en ting er hva som står i lovboka og det høres fint ut. det står mye det står mye fint i bibelen og det står mye trist i bibelen og det varierer gjennom historien om det er det triste eller det fine man har praktisert. det vet en i særlig i forhold til straff og miskunn og kjærligheten i hjertet som ligger her. vet vi noe om rettspraksisen i denne perioden, altså ble da en fattig stakkar som stjal et brød eller fylte nevene med mat faktisk sett på med miskunn eller var praksisen i tråd med dette idealet?

og ifrå heile mellomalderen og dokumenta begynner da å poppe opp ifrå slutten av tolvhundretalet så har eg under 100 sakar. og nokon av dei er berre beskrive kanskje med ein to tre linjer, men eg har trekt linjene heilt fram til sekstenhundretalet og og det eg ser er at frå 1550 så skjer det nærast ein eksplosjon i i tal i talet sakar, men lova er jo framleis den same. det det skjer ingenting nytt lovmessig så så eg har jo argumentert for at det totalt sett så gir det meining å sjå da rettspraksisen sei frå 1300 til 1600 under eitt og så kan ein da gå inn og så trekke ein del trådar og gjere ein del generaliseringar der. og og det som det som eg har lagt merke til da f.eks. når det gjeld straff for ulike seksuelle lovbrot så kan f.eks. straffa for hor altså vanleg ekteskapsbrot den kan variere ganske masse. altså det kan gjerne vere ei ku i eitt tilfelle og så plutseleg så ser du at det kanskje er 15 kyr og dei har gjerne klaska på nokon sauer og og nokon skillingar i tillegg. så så det og det tyder jo da på at dei har gått inn og det som jo Jørn også var inne på her at dei gjerne da har forhandla fram eit eit resultat på tinget litt meir lokalt. og og eit av dei tinga som nok da truleg har tatt omsyn til nettopp fordi ein ser såpass stor variasjon på på eitt og same lovbrot, er jo nettopp kva er din evne til å å betale for deg eventuelt har du vore utpå før.
nettopp men men men men det men det finner du jo òg igjen helt tilbake i Gulatingsloven hvor du ser i Gulatingsloven at altså hvor mye du skal betale i bot for den samme forseelsen f.eks. med å ikke ha brygget øl.
ja .

og det antar jeg må være samme prinsipp, altså at det er grøden du har altså hvor mye er du i stand til å produsere, hvordan er jorda, hva har du lokalt altså en lokal tilpasning av straffa som ligger i bunn. kan ikke det stemme?
eg kan ikkje hugse å ha sett at du må kva skal eg seie brygge øl som som ei straff at den varierer. den i Den eldre Gulatingslova den den kan eg ikkje hugse, men men ein annan ting som gjer det heile kvalitativt forskjellig òg det er jo dette her med hemn hemnaspektet.
ja.
og og det det der er det heilt klart eit eit skilje da med med Magnus Lagabøte, både synet på hemn og og også synet da på på rett og slett i kor stor grad er storfamiliar for å kalle det det medansvarlege med deg når det gjeld både å å å gi og ta imot eventuell oppreising, som altså da kjem i tillegg til eventuelt ein kongeleg eller ein biskoppeleg involvering. og og også det at ein frå Magnus Lagabøte av satsar mykje meir på enten er det kongen som straffar, eventuelt også da med altså med ein ein oppreising mellom privatpersonar, altså dette herre hemnaspektet at viss du du var kva skal eg seie forbanna på meg fordi eg hadde drepe broren din, så så så og så skulle du no prøve å la dette her da bli løyst i i kongeleg regi. men men det er klart det er eit stort problem med og så vite rettspraksis i og med at det er så lite overlevert. det det er det.
hvis jeg kan legge til noe om om dette med hva vi kan trekke ut av samfunnet fra denne tyveriregelen da, så én side av det er jo den denne miskunnsdimensjonen som Anne Irene snakker om som jo er veldig viktig, men den andre er jo at dette blir det blir jo slått hardt ned på ikke sant også.

det er jo at du gjør noe hvis du stjeler noe så er det noe annet enn å rane noe ikke sant. du du sniker det til deg og og den forskjellen da mellom det å handle åpent og det å handle handle i skjul den er jo nedfelt veldig tydelig i regler om drap f.eks. da hvor hvor drapet det å det å definere som det å drepe noen og så anerkjenne at du har gjort det etterpå. så hvis du dreper noen i du har vært hjemme hos noen, du har blitt veldig sint og så dreper du noen og så går du går du til gården ved siden av eller gården etter det og og sier at du har gjort det så er det en forbrytelse som du kan du kan kompensere for.

men hvis man hvis man myrder noen da, altså hvis man dreper noen og ikke anerkjenner det og så blir man dømt for det etterpå så er det mye verre, så det å handle liksom skjult det er det er litt krise.
også er det vel viktig akkurat det du sier der med at at du du kan du kan ta det på deg og stå åpent frem og likevel da på et vis være et ærlig menneske.
absolutt ja.

foru hvis denne tyveribestemmelsen der du sier at ja en gang ok to ganger uff men så kommer du til et punkt der der er det slutt sant at det er et et samfunn som forsøker i det lengste å hente folk inn igjen og så når det virkelig viser seg at det ikke går så så straffes de veldig hardt.
det ser sånn ut absolutt ja.
og går det an å litt sånn derre mene noe om hvorfor det er så viktig å reintegrere folk? fordi at noen har jo ment at dette her er en sånn slags nordisk modell for konfliktløsning sant det derre med å å streve i det lengste for å få folk tilbake, men det er lov å si at man at . dette vet vi jo ikke noe sikkert om sant det derre.
nei altså en mulig tolkning av det er jo at at på tross av alt vi har hørt i dag om den sterke kongen som som lager lov og som kan kan liksom virke virke i dette samfunnet på en effektiv måte så så er det ganske tydelige begrensninger for det. og Jørn var inne på det med at det er nødvendig med en ganske stor grad av samarbeid mellom sentralmakten og lokalsamfunnet og at det kanskje er begrensninger da på i hvor stor grad kongemakten f.eks. kan altså dødsstraff f.eks. er jo nesten ikke brukt ikke sant i dette i dette rettssystemet. man gjør folk fredløse og så er det opp til andre å å gjennomføre den den straffen da.

i hvor stor grad er dette folk som nettopp kommer fra retten første gang, andre gang, tredje gang, enten fordi at de er fattige, de er fredløse, utenfor, og i hvor stor grad er det bønder som dømmer hverandre i f.eks. arveoppgjør, i grenser, i retten til vatn, altså den type ting hvor man egentlig dømmer hverandre?

altså viss det var blitt gjort drap, viss det var blitt gjort alvorlege seksuelle lovbrot, f.eks. nokon som hadde hatt seg med søskenbarnet sitt, altså det det var heilt klart det var veldig alvorlege sakar og då måtte du gjerne ut med ei veldig stor bot. sei du kanskje måtte betale ein gard eller to og og da blei det gjerne skrive nokon skikkelege dokument altså oppsett. kvifor hadde dette her skjedd? jo Aslak hadde kanskje både gjort det eine og det andre og måtte møte på tinget for det, og han måtte da ut med to garder til kongens ombodsmann, og da var det jo veldig viktig å få skriftfesta dette her for å bevise da at da hadde eigedomsheimelen gått over til kongens kongens ombodsmann. og du kan seie i dei tilfella der så er det faktisk mykje større sjanse for at ein da har overlevert noko skriftleg som kan fortelje om dette også i dag, enn f.eks. typisk da ein stakkars tjuv som hadde stole og kanskje gjort det eit par gonger til.

altså det er ingen eigedomar du kan dra over til kongen, ergo så blir ikkje det skrive noko dokument. så så så eg trur typar sakar her òg har ganske mykje å seie òg for for kva er det vi kan vite viss vi skal halde oss sånn reint til til rettspraksisen her i mellomalderen.
og dokumentene vi har overlevert er jo også utelukkende tror jeg altså dokumenter som er bevart ikke av en et kongelig arkiv men ut altså ut på gårdene ute i i distriktene. og da er det for det første veldig usannsynlig at ting overlever og for det andre så former det i veldig stor grad hva som overlever som som Anne Irene sier. det er og og nå har vi jo snakket om på en måte de sexy saken ikke sant, vi har snakket om tyveri og drap, men hva er det nesten alle brevene handler om? de handler om land ikke sant. hvem eier hva?

hvem har gitt denne gården til dette klosteret? det er jo det det er det som i stor grad overlever og det er ikke så kult da men av.
jo men men men nokon gonger kan ein jo faktisk få ganske kule opplysningar av det der, f.eks. ein del kyrkjelege jordebøker.

og da kan eg lese at her kom det da inn jordpart sånn og slik pga. at nokon f.eks. da ikkje hadde overheldt fastebestemmingane. andre kom inn til deg fordi nokon hadde hadde gjort incest altså berre kanskje korte korte merknadar, men men det det kan like fullt sjølv i kva skal ein seie litt sånn kjedelege kjedelege lesestoff som jordebøker så kan det der òg dukke opp litt sånn spennande informasjon.
jeg merker meg at du at du snakker om min jordebok, enda den mest berømte er jo Aslaks.

i tillegg så vil jeg bare at protokollen bemerker at at jeg ikke er enig i at de sexy sakene er de som handler om incest og søskenekteskap.
jo men han har fått .

ja ok ja .
men men men men hvis vi går til samfunnet rundt loven altså rundt disse disse som dere påpeker at vi har få rettsprotokoller og sånn sett ikke kan si så mye om nøyaktig praksisen på ulike ting så så må eg likevel si at dette er jo et lovverk som varer i 400 år. og for liksom å sette opp ei sånn tidslinje så betyr jo det at det kommer altså fra høgmiddelalderen fra et tidspunkt hvor hvor korstoga pågår òg som og hvor og hvor minnene om det vi kaller vikingtida ligger ganske tett på og passerer gjennom svartedauden, gjennom reformasjonen, gjennom Kalmarunionen og inn i dansketida. altså det er et det er et enormt spenn av tid mellom det første og det siste året når når Christian den femtes lov norsk-danske lov overtar.

altså du sier at antageligvis kan vi anta og resonnere bakover men vet vi noe om hvordan innbyggerne folk i Norge forholdt seg til loven? er han så stabil som det kan se ut eller eller er det andre ting man tar fram underveis andre paragrafer blir viktige er det endringer og så videre?

og det er at du har eg veit da søren om eg nokon gong har sett liksom ein eksakt referanse til loven fordi det er jo det vi vi er vant med ifrå rettssaker i dag at da ser ein gjerne referanse til lov sånn og slik og paragraf ditt og datt kom til nytte i det og det tilfellet. men men det den type liksom konkrete referansar inn f.eks. da mot mot landsloven eller mot ein kristenrett det er dessverre så så er det ikkje der. men men det du det du på ein måte kan du kan iallfall indirekte sjå at det er truleg da altså at det er landslov eller Landslova sin sin tenking som har komme til til nytte.

et annet mulig poeng altså som ikke går akkurat på hvordan man bruker disse reglene men på hvorfor de varer så lenge er jo at dette også er et samfunn som har en veldig tydelig idé i hvert fall til en viss grad om at bra lov er gammel lov. altså så det som det som liksom sånn ting skal være er i hvert fall i en viss grad sånn som det alltid har vært da og dette ser man f.eks. når det er bondeopprør i senmiddelalderen på fjortenfemtenhundretallet så refererer man eksplisitt til at til at kongen da f.eks. har forbrutt seg mot sankt Olavs lov og og gammel sedvane da. så denne ideen om at og og og dette er jo dette er jo liksom bondeeliten ikke sant de de rikeste beste kalte de seg selv bøndene i et lokalsamfunn som som er vant til å delta i dette systemet sånn som det er konstruert da som.
men Olav men speiler det da òg en en stabil om ikke samfunnsstruktur for at overbygningen apropos Erling endrer seg jo mye i denne perioden og for så vidt òg de materielle vilkår gjennom svartedauden som sjølsagt omkalfatrer veldig mye. reformasjonen kom inn og endrer mye, men er det likevel sånn at bondelivet og bondesamfunnet er relativt stabilt inn forbi det samme i denne perioden som gjør at gammel lov kan virke? altså at det at at man har sånn har det vært fra gammelt av sånn har det alltid vært for far min og far min før det og far min før det og hans far før det og sånn skal det være videre.

jo det jeg vil ikke nå er ikke jeg en sånn materialist da som vil si at alt handler om det men jeg tror at jeg tror at en en det til en i stor grad er riktig da at det er en del sånn grunnleggende forutsetninger som ligger til rette og at altså dette denne bondeeliten som fins i høymiddelalderen og senmiddelalderen den blir jo ikke borte på noe vis.
men er det ikke også sånn at altså mye av det som har vært vært sagt i hvert fall her nå da den siste siste omgangen her er at lovens viser ikke akkurat til han og det er store lokale variasjoner og det er mye slingringsmonn lokalt og du kan gjøre en hel del ting og som som ikke direkte er foreskrevet i loven. og og Jørn snakket om om om hvordan den her loven er eller nei Anna sant snakker når hun snakker om kapitteloverskriftene at de blir mer og mer tydelige på at de er at de ser framover sant at hvis dette skulle skje. så den er åpen mot fremtiden i noen grad og så er den litt sånn omtrentlig og så gir den stort lokalt spillerom. så det at den ikke er en trang trøye betyr at du kan vokse i han da at nettopp fordi den er litt sånn rund og omtrentlig og kanskje t.o.m. blir stadig mer rund og omtrentlig etter hvert som den blir eldre kan fortsette å være et et bindeledd fordi at den den gir et rom å handle innenfor.
ja og samfunnet er jo også som det blei sagt her altså det er jo tross alt eit veldig stabilt samfunn. det store store fleirtal er jo busett på landsbygda. dei driv med akkurat det same som det sine forfedrar og og formødrer har har gjort og dei dei rotar seg bort i dei same dumme tinga og og gjer dei altså dei dei dei så så kva skal ein seie brotsverka gjentar seg. du du har same måten du kan drive å krangle om om grensegjerde på eller retten til til fiskevatn. og og og det òg altså det du du har på ein måte fått ein lov trur eg i 1274 som varar så lenge rett og slett fordi den har gyldigheit for samfunnet vidare.
det det det er veldig interessant for jeg tror du det det det det stemmer nok at det er som du sier at forbrytelsen gjentar seg både voldsforbrytelsen eller sedelighetsforbrytelsen om du vil. altså hor og utroskap gjentar seg men det gjør òg krangelen om den stemmen som tar vatnet ned til di mølle eller til din di sag istedenfor til naboen sin. det er de samme hvert år grensegangene man går opp gjennom mange mange 100 år.

men dere som da har jobbet med med rettsdokumentene de skrevne. altså på gårder i Telemark og i Ryfylke og antageligvis andre plasser i Norge òg så så vil man finne at i kistene som tar vare på de de gamle storbøndene bondeeliten sine relikvier der er det der er det smykker.

det er forskjellige andre ting og så er det dokumenter, skrevne dokumenter og gjerne dommer om retten til land og vann.

du antyder at man kan ha manipulert med hva man ville ha eller kan det stemme? var man var man tilbøyelig til å kunne brenne en dom eller gjemme den eller håpe at han forsvant eller ødelegge den eller eller hadde det skrevne ordet så stor respekt at man ikke ville funnet på noe sånt tror dere?
jeg har et et eksempel på det som jeg forsker på disse edene da som brukes som bevis i i rettssaker hvor man hvis man har står overfor en anklage så kan man sverge en ed sammen med en en et visst antall såkalte mededsmenn da som skal støtte din ditt krav i den saken da. og det er et eksempel jeg tror det fra slutten av trettenhundretallet hvor det er en mann som heter Olav som har blitt anklaget av to brødre om at han forårsaket deres mors død da han ledet henne over en elv på en hest. og Olav det eneste dokumentet vi har overlevert fra dette er fra lagmannen i Bergen. men dokumentet sier at denne saken har blitt avgjort før fordi Olav sverget med elleve edshjelpere som er altså så mange du trenger for å fri deg fra anklagen om om drap da om at dette hadde han ikke hadde han ikke gjort med vilje da. det var et uhell. og ifølge loven så skulle jo da denne saken være over altså det å sverge en ed det er da er saken ute av verden og det står også i brevet fra lagmannen at dette var skrevet ned og at det var vitner på det på at Olav tok med seg dette brevet til lagmannen i Bergen. og det måtte han gjøre fordi disse to brødrene hadde tatt saken inn for lagmannen så de aksepterte rett og slett ikke at denne saken var over da. og i det tilfellet så man kan si ja det er stor respekt for det skrevne ord men kanskje ikke når det når man ikke vil at det skal være sånn som det står da kanskje .
ta vare på de dokumentene som støtter ditt syn.
ja ja ikke sant. fordi de brevene som er overlevert det er jo i stor grad brev som sier at denne og denne har fått har fått garanti fra kongen på at på at han skal han skal ikke bli bli utlegd han skal ikke bli fredløs hvis han betaler denne boten ikke sant.

det er sannsynlig.

eller er det som Steinar Iversen har påpekt at i i Telemark så eide bøndene i veldig stor grad sine egne gårder, og da var det veldig viktig å kunne dokumentere sin egen status og sin egen ja sin egen plass i samfunnet.
men det er jo da et et sånn konstant element i i dette herre lange Magnus Lagabøtes Landlov-samfunnet som nå peker på sant at det er et problem å vite hva som er sant da i i vårt tilfelle.

i i veldig mange sammenhenger må påstand stå mot påstand og da har du disse herre edene som kommer inn som bevis. hvor trygg ville du vært?

altså jeg tror jeg kunne fått elleve mennesker til å sverge for meg kanskje men.
ja sant for alle på instituttet ville jo.

hvis jeg ikke drepte noen på instituttet .

det handler jo om hvordan samfunnet er bundet sammen hierarkisk, for edene brukes ikke bare som bevis men de brukes også som ikke sant jarler sverger ed til kongen lendmennene altså de det aristokratiet sverger ed til kongen. bøndene sverger ed til kongen. så hele den politiske strukturen er altså avhengig av dette da så men likevel så er man utrolig usikker på på at det faktisk funker da.

og eg har jo også sett fleire formuleringar altså i dokumenta der du har gjerne alle alle som alle som kan alle som vil har har møtt opp da på det lokale tinget. og så har dei gjerne spørsmålet ja er det no nokon blant dykk gode menn og gode kvinner som her er på tinget som har sett eller høyrt om det har føregått noko i mulm og mørke. altså så så du har og og og og ein ser jo også da at at gjerne ja ok. her var det hadde gjerne alle saman anten sett eller høyrt noko som da gjekk i i den retninga. og viss du da f.eks. da ikkje fekk f.eks. da medeidsmenn eller du fekk nokon gonger bruker dei også borgens menn nokon til å gå i borgen for dei går går god for dei så så kunne du òg da risikere at ja løpet løpet var køyrt.

men men sant på den ene siden så har du da en lov som som på en ny måte beskytter svake grupper og på den andre siden så har du et et system for konfliktløsning som styrker de som har solide nettverk.
absolutt. absolutt. Landsloven endrer jo også litt på dette fordi i de tidligere landskapslovene så hadde det jo vært mulig f.eks. å sverge disse edene i veldig stor grad med mennesker du selv valgte ut da og det blir jo litt borte med landsloven hvor de i mye større grad er edshjelpere som som du ikke har fullstendig kontroll over. så det blir moderert dette elementet men det er det er absolutt et interessant element at at landsloven ikke kvitter seg med dette systemet på noe som helst vis.
men men hvis vi skal hvis vi skal prøve å spekulere litt som Erling har lært meg at han har blitt beskyldt for å stå i lause lufta når han spekulerer litt i historien og ikke har noe håndfast empiri under der du ikke kan ha det da men.

det er jo altså i kirka når du gifter deg så ble det inntil nylig òg spurt er det noen her som har kan vet kan si noe som tyder på at disse ikke skal få lov til å gifte seg som egentlig er det samme. er det noen her som vet noe som som kan gjøre noe med denne saken altså samme praksisen? er ikke noe av forskjellen her hva er det som autoriserer eden?

mens her med Magnus Lagabøtes Landslov nå spør jeg egentlig bare litt langt innfører han jo óg gud som og har kommet med Gulatingsloven altså man sverger til gud . hvor redde var folk for gud?

altså hvis du kom til helvetet og trodde at du kom til helvete for å bryte eden din så satt meneden langt inne.

altså så er ikke det en faktor her?
jo altså det det ser ein jo heilt klart det var også i det førkristne samfunnet fordi ein har overlevert ein del skildringar av vikingar som kom i kontakt med kristne kulturar og og nokon gonger så var det da nødvendig å å rett og slett sverje eidar, og der vikingane da fekk sverje på rett og slett på sine sverd og sine gudar.

og og det er heilt klart når du da kjem inn i kristen tid når når du da sver på boka altså på på bibelen eller du du sver på korset så har du jo da påkalla på ein måte då dei dei aller viktigaste nye symbola, altså kristne symbola.

dette er jo så viktig i Frostatingsloven denne viktigheten av å sverge på det som er hellig. altså der skal man jo sverge på på en hellig bok og man skal sverge på en en en salmebok hvis man sverger i tyverisaker for eksempel. og så kan man sverge på en det den kaller for en en messebok tror jeg også som antagelig er det nye testamentet eller i hvert fall deler av det. hvis man sverger i i drapssaker da skal man stå nærmere alteret, men så har den også en sånn utrolig interessant passasje om at hvis presten ikke slipper slipper dem inn i kirken så de kan sverge der så kan de bare sverge på døra på utsiden.

kan jeg få spør deg om noe Erling?
ja.
for så vidt jeg husker da kan så så har vel egentlig du drevet å skrevet sånn doktorgrad og sånn om kriminelle og vold i samfunnet som kommer rett etter landsloven. stemmer ikke det i overgangen?
ja eller sånn som vi sånn som vi har definert det nå da så er det jo innenfor fordi Jørn sa jo da at at Magnus Lagabøtes landslov gjaldt til sekstenåttisyv, men det kommer jo en ny lov i 1604 sant som er Kristian den fjerdes norske lov som er en legendarisk dårlig oversettelse av Landsloven.
det er rett og slett en skikkelig altså hvis det er noen medlemmer av Norsk oversetterforening her så er det godt dere er organiserte fordi at det arbeidet som ble gjort den gangen, det var ikke faglærte. det var men men men men vi får spørre deg om det òg da altså fordi at du har da jobba med voldskriminalitet spesielt i bondesamfunn i Norge i denne perioden på slutten av virketida. og hvis du skulle se på det å tenke bakover i tid altså fra lovens start og ut tror du i det arbeidet at du er i kontakt med voldskriminaliteten i på tolv slutten av tolvhundretallet og måten man ser på det da, eller tror du at at det er for lang avstand til at det egentlig det er linje mellom det?
nei jeg tror nok at det er en du kan godt si at det er noe som henger igjen der. altså nå nå mente jeg i denne avhandlingen at voldskriminalitet var noe man hadde funnet på sant at det var en at volden er en et produkt av denne lovgivningen at at lovgivningen handler veldig mye om å definere inn og ut av samfunnslivet hva som er ønskelig og ikke. men men man kan godt se den den fortløpende bekjempelsen av fysisk maktbruk i privat regi hvis vi kaller det det som en en forlengelse av en statsbyggingstradisjon som setter inn med Magnus Lagabøte.

ja og altså viss du viss du ser på liksom den det kva skal ein seie det det private initiativ for for å løyse ting så synst eg òg det var var veldig interessant det som det som Jørn altså det det scenarioet som som Jørn skisserte her at truleg så har ein da forut for landslova på ein måte akkumulert opp at det har komme såpass masse endringar i samfunnet som hadde akkumulert seg opp. og så kjem da landslova da med veldig masse nytt fordi det det det er heilt openbert at sånn du har jo da Eldre Gulatingslova da som som er i eit altså manuskript som altså like før Landslova kjem.

da tar dei den beste mannen i drapsmannen si ætt, så så det er heilt klart at at det er ein god del ting som som skjer heilt inn iallfall i i enkelte . i enkelte samfunnslag så er det ein del ting som som skjer som ein heilt klart ville ville hekta ord som viking og tidleg mellomalder til men men så så har det også undervegs skjedd då så masse endringar at da da får du plutseleg ein sånn iallfall forsøk på å kjempe mot det.

altså da da ser du kva som faktisk var blitt løyst sånn røffly i høve da til dei nye prinsippa men vi veit ikkje heilt kor masse er det som framleis blei løyst. altså på på gammal måte da og det ja.
vi vet ikke men vi kan se for oss at det som som du beskriver her altså den type voldskriminalitet som ikke å tillater hevndrap det vet vi at det ikke kom inn og at det er et et samfunnsproblem og at det òg som du sier den store mengden fattige som kommer og sånne ting, at det innfører en del prinsipper som kommer fra kanonisk rett, som kommer fra fra andre steder som er grunnleggende annerledes enn det en har sett før,

men vi har brukt opp tida vår, men jeg lurer på om jeg kan spørre deg om dere om en ting til likevel. og hvis dere skulle peke på heilt ikke bare som faghistoriker og ikke bare som på en måte det dere har forsket på men si hva ser vi av landsloven igjen i Norge i dag? hva ville dere pekt på da?

ja hva spor etter han?
jeg tror kanskje jeg ville liksom hekta meg på det som Jørn sa men vridd det litt annerledes fordi nå har vi sittet her i dag og vi har liksom sagt veldig mye pent om denne loven. og så har vi også snakket om hvordan de dokumentene vi har fra middelalderen er de de som overlever de overlever av en grunn ikke sant, og de aller fleste av de den informasjonen vi har om middelalderen den kommer jo fra eliten. den kommer fra kongemakten. den kommer fra kirken i veldig stor grad, og det gjelder jo også den informasjonen vi får om dette samfunnet på tolvhundretallet da, så jeg vil kanskje bare sånn avslutte med at kanskje vi også bør være litt forsiktige med å liksom å akseptere kongemaktens versjon av hvorfor den gjør dette da. f.eks. når Håkon den fjerde sier ok folk dreper hverandre alt for mye er det fordi folk faktisk dreper hverandre alt for mye, eller er det fordi kongen trenger en grunn til å gripe inn i dette samfunnet og til å til å øke sin prestisje på en eller annen måte da. så kanskje for å være litt sånn bare vri litt på det kanskje det er sånn at det som er den viktigste arven fra landsloven er at vi vi er veldig glade i å styres som som Jørn sa men kanskje vi aksepterer disse maktfortellingene litt for lett da. ja.

jeg kjente at jeg var klar for replikk det tror jeg Jørn òg var men det vi har brukt opp tida. Anne Irene.
nei det altså sjølvsagt det er det vi har frå tolvhundretalet er jo som du seier ifrå det det er kyrkje- og og kongemakt som som vi har det. men men samtidig så ser ein jo òg når ein kjem utover i seinmellomalderen òg at det heilt klart òg er at vi da får eit innblikk òg i ein god del altså vanlege vanlege menneskes liv rett og slett.

og og også dette herne med at det òg er ein viss form altså kva skal ein seie rettferdstenking innebygd i det òg at Aslak som som som har høg løn om om du f.eks. gjer ein skade på meg så skal kanskje du da betale litt høgare oppreising til meg. altså at du kanskje skal jo at du du kanskje skal ha altså litt den den tankegangen inne og og at det kanskje er noko som altså veldig gradvis òg får får på ein måte får får på ein måte satt seg.

kva er dei opptatt av?

og dei er også involvert som det er blitt sagt mange gonger her nå når det gjeld både å ta ta stilling til spørsmål om skuld eller frifinning størrelse på straffa kan jo vere involvert i størrelse på oppreisinga.

men juryens tid er litt sånn forbi da.

de er der fortsatt. da må vi dessverre si takk til Anne Irene og Ole Albert.
tusen takk.
gi de applaus.

for det første så må jeg gi to saksopplysninger korreksjoner til meg sjøl. det ene er at Jørn er professor i rettshistorie og ikke rettsvitenskap, beklager. jeg kom på det sjøl og det andre er at det var Eirik Prestehater så var konge i 1288 sønn til Magnus Lagabøte og ikke Magnus Lagabøte når flyktningen Folke Algotsson kom med sitt bruderov til Bergen bare så det er klarlagt.

ja jeg jeg har sagt så mye feil i dag at jeg må bare rette opp det jeg kommer på i løpet av tida, men jeg vil si noen ting til før vi gir scenen til Øyonn igjen.

men i tillegg til det så er vi ikke ferdige. Nasjonalbiblioteket som vi er i nå vår rolle er jo å holde den nasjonale hukommelsen, men ikke bare holde han og passe på han, det er òg å formidle han.

det ville de aldri gitt han oss for. det er for at vi at vi skal formidle. argumentet som gjorde at danskene ville låne han ut til oss over så lang tid er at vi skal stille den ut og bruke den overfor folk.

vi skal gjøre det kjent. vi skal dokumentere. ta to eksempler det ene er middelalderballadene som Øyonn framfører. de har vi dokumentert i vår musikkseksjon og folkemusikkarkivet i kraft av en nedskriving av alle tonevariasjoner og alle tekstvariasjoner som er kjente.

og så er vi ikke ferdige med lovverket fordi at Magnus Lagabøte lagde ikke bare en landslov, han lagde òg en bylov, og Byloven er heller ikke ferdig transkribert. det er ikke gitt ut kildekritiske utgaver av det og vi har nå satt i gang, og kommer til å sette i gang, et prosjekt sammen med bl.a. Jørn og private sponsorer på å òg få transkribert og gitt ut Magnus Lagabøtes Bylov og gjort det samme type forskningsmessige arbeidet med det som vi nå har gjort med Landsloven. det vil jeg bare nevne. det er et samarbeid mellom oss og private stiftelser og andre som bygger på det arbeidet som allerede er gjort i Landslovsprosjektet og jeg er veldig stolt veldig veldig veldig stolt.